هو الظو مهم برشا في لحياة العبد أو كل عبد لازمو يبدل. <hesitation> مثلا <hesitation> للتبريد والتسخين نجم نولي نستعمل في عزلة ونستعمل <hesitation> النار، ولا الماء بارد، <hesitation> عندك للاستمتاع لازمني نولي نقرا في عود ما نستعمل تليفون <hesitation> للظو نجم نستعمل الشمع <hesitation> باش نطيب نستعمل النار.